تكون لي فرصة مثالية بش نصلح بها برشا أخطاء ارتكبتها ونسترجع الجدول الأعمال متاعي ونصلح برشا أخطاء ونحاول زادة نستغل الوقت بش مانبقاش نعود الأخطاء التي كنت عملتها والأحداث الصغيرة القادمة.